أول شي، تأكد إذا المودم شغال، جرب تعيد تشغيل. إذا ما صار شي تأكد من الكابل متصل بالمودم. جرب توصل الإنترنت بالجهاز مباشرة. إذ كان الواي فاي مو شغال، وإذا المشكلة مستمرة إتصل بمزود الخدمة.